एग्य्प्तो चुल्तुरे जनकि प्य्रमिद्स् हेतो बहुत् मने देख जो उपरे अरो हेतो तेम्पेल्स्। तेम्पेल्स् अरो तेर्म् बेसि थके ममिस् अरो हिप्लको देख पोअ जये तते, अरो हेते इस्लमिच् इन्फ्लुएन्चे हो। अरो हेते रमदन् अरो एइद् चेलेब्रतिओन् बहुत् मने मने बहुत् हितु गरे। मने दि गरे अरो हेतो फमिल्य् बहुत्, बहुत् मने मुल्तिप्ले गेनेरतिओन् थके एकलोगते मने बहुत् केते गेनेरतिओन् एकलोगते थके। अरो हेते रेस्पेच्त् होस्पितलित्य् हेतो मने बहुत् भल् बेलेगोत् के मने बहुत् भल् हेतो होस्पितलित्य् होस्पितलित्य्। अरो जुन्तो हेतो तेअ चुल्तुरे असे हेतो तेअ चुल्तुरे असे, अरो बहुत् भल् तेअ चुल्तुरे अरो हेतो मुसिच्। मुसिच् अरो चिनेम हिप्लको तो बहुत् अक्बरि असे।